Re tiàko aloha da miagnatry mitendry zavamagneno, satria iaho mansy rasy feo sy de mahay mihira loatry zany a zay zany e mahaavy anah hoe aleoko miagnatry mitendry zavamagneno toy izay gne mihira fa io moa zany arakaraky <hesitation> toe-draharaha avao, fa raha ampisafidia zany ah da sy misalasala a fa aleoko miagnatry mitendry zavamagneno.